E wiyde Koppens leydi Habasha, e wodi ndungu e dyiman topol e nder lebbe nogas e Desemba e nange e lewru Maris yaari lewru julay.